Pues yë je arroskë dun i'ixë yë pup'pë, mëdë tukumumpë y ahora ko'o dun kayëp dun du myaj mëxoxëp jadut's dun kay myaj mëkesëp xëjk yëyë.